Manciassi frutta, ogni tipu di frutta ma supratuttu mannarini, manghi, pèrsichi e varcochi. E manciassi pasta, fatta di tutti li maneri; pasta frisca e pasta sicca; e pasta a lu furnu. Picchì propiu sti dui tipi di manciari? 'Nca... picchì mi piàcinu chiossai di tutti l'àutri!